<noise> Alay gny loko. Gny loko isafidiagnategna igny zany; da <noise> atao andrama heky. Lafa vita i andra igny ka mibokay soa gny lokony; da alefa amin'izay i aby. <noise> Fa vita fafa gny rindry amin'izay.